Ndër problemet më të zakonshme shëndetësore tek macet janë sëmundjet dentale, obeziteti dhe sëmundjet e rrugëve urinare. Këto probleme mund të çojnë në komplikacione më serioze nëse nuk trajtohen si duhet.